عندك <hesitation> عيد الفطر يوم واحد شوال، و عيد الأضحى يوم عشر ذو الحجة و <hesitation> اليوم الوطني يوم ثلاثة وعشرين سبتمبر. <hesitation> ناخذه بالميلادي لأن <hesitation> دائما يوافق بالميلادي مو بالهجري. و <hesitation> يوم التأسيس برضو يوم اثنين وعشرين فبراير هذا برضو بالميلادي.